أول حاجه لو الهدية مش متساوية الشكل زي لعبة او ملابس حاول تحطها في صندوق عشان يبقي سهل تغليفها وبعد كده محتاجين نقص ورق التغليف ونغلف الجزء العلوي حوالين الهديه وكذلك الجزء السفلي برضو ونلزقهم الاتنين بشريط لاصق، وبعد كده بنضيف شريط الزينة وده اختياري واضافة بطاقه للتهنئه للشخص اللي احنا هنقدمله الهدية